Nchapa ja ntasi in ye'e yuka ku ja ova'a ka sava to nai' kivi in vereyo te o in kaa ja ntakoneo ye'e te nu tuna yave manii. Kontasi ye'e chi ovre ntekeo nkuanyo ni ntakasio ye'eo te nkuanyo.